Kiongozi uwiya umuzima awiya wine akuongoza antu ningo bila kunyanyasa kwa sababu kiumazana yakiongozi yamwingi waliwamchagua vino likwene twachagula ya mwenyekiti amala ukumchagula ilelo kwene aanzya kaili kumnyanyasa sijui tumakesi ovyp ovyo sijui twani kuvuzyanya vintu wiyo asa kiongozi bora kiongozi bora awiya wino akuvuvwa matamshi ya yananchi yakuti uli ali kiongozi bora zaidi aa nemwi sasa ivi kwasababu umri auno ukumpela ikasa nemwi kwa sasa hivi <laughs> inafasi ino nkalola ngati yazipa nkani mganga, <hesitation> mwalimu eee zizyo ali nafasizino nkalola zyazipa <hesitation> papo nemwi nkulola ngati ningaya kiongozi ngati nene diwani ili ange nkumiliki ieneno nikulu nkani ili ange anji yaya yano nkuyongoza yaya lakini angentakuyatumikisha ikani angekuyatumikisha jinsi vino chikutakiwa sio kwamba nkuyanyanyasa. Yani kipindi chakula ikula ilazima ukume ikula kwa sababu chi wala wakana kuma ikula umapela utu kosesha wiya kiongozi wino ukulonda kumchagua wino amiza akuongoza ningo kwaiyo papo umapela ngati utomba iyasala kwa sababu umapela utachangwiwe kiongozi kwahiyo achino chikustahili vipindi vya kwiza uma ikula ukamchague kiongozi wino ukuki akufaa kuongoza wewe aa uufii uongozi ufi uo muyo kulanda akuti wino ata chaguliwa labda watumi irushwa uo ukupela uufi kwa sababu muntu wino akuchaguliwa akupela akuchaguliwana ananchi muntu ungatoa iheh lakini ngi yatakukasi na ange yalyani hela zyakwe lakini ngi yatakukasi yakane nu kukupela ikula kwahiyo kiongozi wino umzima aye ni hela ataya ni hela yamampela ikula.